אויב א חבר'טע פון א אנדערע שטאט וואלט מיך געק- געבעטן אז זי וויל מיך קומען באזוכן וואלט איך איר געזאגט זי זאל זיך אנטוהן דיקע זאכן און זי זאל מיט ברענגען א מאנטל און זי זאל זיך אנטוהן די ווארעמסטע וואס זי קען וועגן יעצט איז דא זייער קאלט, <hesitation> זי זאל אויך מיטברענגען שטיוול צו אנטוהן ווייל, <hesitation> אויף איר פיס ווייל ס'קען זיין אז ס'מעגליך צו זיין שניי.